Propriu l'autru jornu jivi a Custunaci cu me figghiu Flaviu, ci vaiu spissu pirchì è un paisi pulitu e sistimatu e havi tanta storia di cuntari. Fu lu primu a divintari Comuni tra tutti li paisi di l'agru ericinu. Nta lu santuariu chi veni di lu cincucentu si preja Maria Santissima di Custunaci. La divuzioni pi stu quatru è veru assai e ogni annu nta lu misi d'àustu fannu la prucissioni.